otiye pɨle sina pɨŋ to wɔɔ yɨ riretirɛ pɨla ca mɨ okuraŋbǝ pɨlǝ fɨ pɨlǝ kpii rɨ lǝ̌ oti ya maarɨ kiniŋ ka vǝnɨŋ ya zaŋ naa wɔɔ kɨyamɨnyɩŋwʊ kǝ ya zaŋwʊ yǝǝ fɨ wǝ pɨla ca kuraŋ rɨ yaa fiyisa wɔɔ pɨyefi fisa wɔɔ mɨŋ a láa o lóo to naawe wɔɔ wɨ lo ɖo esituwe melesiwu wɨkǝlǝ kʊraŋ alo tʊʊ oo elesiwulo kpɨlo Mɨŋ naa pɨle kpii naawe tʊʊ rɨ mǝrɨwe wɔɔ w,ɨlo ɖo esiyɩ lokpɨlo ceŋceŋ ceŋ ceŋ ceŋ ceŋ wɨkoro rɨ wɨla tʊʊ we kɨ yɩ nyafɛ yɨ to wɨwɨlo koonu anyɩŋ pɨle kpiwɨ fɛwe pɨlǝ fɨ anyɩŋ tɨrɛ wɨ kpii rɨ mǝrɨwe mɨ kɨtitikɨwe kanyɩŋ wɨ ri rɨ tɨrɛ kanyɩ pɨ lée si pɨ lée si pɨŋ fii mɔpɩmɔpɩmɔpɩ. melesiwu wɔɔ, melesiwu anyɩŋ wɨ lo to meletelesiwuke anyɩ wɨ lǝ rǝŋ. wutuisa kɨtɨŋkǝ we wɨ ri rɨ tɨrɛ kpatɩ fayɩŋ kanyɩŋ wɨ láa toŋ nyii nɨŋ tɨ kanyɩ mɨŋ lóo to naawe ŋ fɨ lǝ̌ efilipwe <hesitation> aŋ lǝ̌ anaa koŋye wɔɔ anyɩŋ yɨŋ tɨ yǝ fɩɩ yacamawɛ anyɩŋ otuiye wɔɔ anyɩŋ yo yɨyookuŋ anyɩ pɨla lɔ anaa koŋye pɨle kpiirɨ yɨ oti <hesitation> otɨ otunasa lǝ mǝrǝ. bvǝ elesiyɩ wɔɔ anyɩŋ anaa koŋye yo <hesitation> anyɩŋ wɨ lǝ fɨ wɨlo to naawɨbatuisa pɨleyi yapɨ lǝ́ǝ pǝmɨ rɨkɨsa we yacalakpɛ baŋba. wɨlo ɖo nyiriŋnyi ŋ lǝmɨ yotuisa rɨ gukpǝ kanyɩŋ <hesitation> oturɔɔrɔɛ yɨŋ tɨ yɨ pǝ kanyɩŋ mɨŋ ǝlǝ lǝǝmɨwʊ wɔɔ wǝ elepeyi ŋlǝ ǝ lǝ fɨ kuraŋye <hesitation> ɛɛ ǝlǝ fɨ otutonasa ǝlǝ fɨ ele elefiyɨ wɔɔ anyɩŋ wɨ loo poŋ wɨ lóo kuŋ opoturu lö gukpǝ wɨ lo kore yeena. to wɨlo ɖo leŋkpe yemɨ kpii etisa wɨkece wɨri eri ara rɨ lo gukpǝ we wɨlo ɖo emɨ ekpii etisa kɨ omu toyi omuto anaa lǝ anaa wɨwɨ lóo kuŋ wɨ anyɩŋ wɨ lóo poŋ epiipǝ ke pɨ kpirǝ gukpǝ wɨlo ɖo otisa kɨtɨŋkǝ wɔɔ yɨ kpii rɨ lǝ gukpǝ anyɩŋ wɨ pɨ lóo tonaa pɨ towu fanyɩŋ wǝ pɨ lǝ́ǝ rǝnɨ keo pɨŋ rǝnɨwʊ fayɩŋ kanyɩŋ pɨ pǝǝ kǝ fɨ <hesitation> ɛɛ yɨ otutoanaasa lǝ aŋʊwɛɛye wɔɔ pɨ fɨ pɨ camawɛ kʊ wɨpeyeepɨ aloo kɨ wɨ pe yeena lö gukpǝ. Mɨ kpɛ wɨ la kparɨwe.